Kreeka kultuur põhinõs Vana.Kreeka kultuuril, miä um sääne väega rikas ja esiqmuudu ja üle ilma ka häste tunt. A täämbädse päävä kreeka kultuur um sääne Balkani kultuur – balkani viieq ja balkani söögiq ja nii edesi.